Na'axe'e kutniu'uni ndiaa ta color color kue'e color azul color kuii color kuixi color niuun color ya'anyi color color naaxeé naranja color cafe color ndiaa color jate iioka naaxe'e kodeja naatni'itna'ade te ndiuu ingaka color ko ña ko jiaani ku color iio te naanitna'a tendiu <hesitation> aá ka color akutniuuni naj color kuiinindo.